Na gabadai gadi, sirin, kwan, fudu, vad, isdu, gatkasa, tladakwa, wuliya, guma, guma varako gadi, guma vara sirin, guma varo gadi, guma varo sirin, guma varo kwan, guma varo, fudu, guma varo vad, guma varo isdu, guma varo gatkasa, guma varo tladakwa, gumavaro wulya, gumuk sirin, gumuk sirin avarako gadi, gumuk sirin avaro sirin, gumuk sirin avaro kwan, gumuk sirin avaro fudu, gumuk sirin avaro vad, gumuk sirin avaro isdu, gumuk sirin avaro gatkasa, gumuk sirin avaro tladakwa, gumuk sirin avaro wulya, gumukwan, gumukwan avaro gadi, gumukwan avaro sirin, gumukwan avaro kwan, gumukwan avaro fudu, gumukwan avaro vad, gumukwan avaro isu, gumukwan avaro gatkasa, gumukwan avaro tladakwa, gumukwan avaro wulya, gumuk fudu, gumuk kwan avaro gadi, gumuk sirin avaro sirin, gumukwan avaro gadi, gumukwan sirin avaro sirin, gumuk sirin avaro kwan, gumuk fudu avaro fudu, gumuk fudu avro vad, gumuk fadu avaro isdu, gumuk fudu avaro gatkasa, gumuk fudu avaro tladakwa, gumuk fudu avaro wulya, gumuk vad, gumuk vad avaro gadi, gumuk vad avaro sirin, gumuk vad avaro kwan, gumuk vad avaro fudu, gumuk vad avaro vad, gumuk vad avaro isdu, gumuk vad avaro gatkasa gumuk vad avaro tladakwa, gumuk vad avaro wulya, gumuk sidu, gumuk isu avaro gadi, gumuk isdu avaro sirin, gumuk isdu avaro kwan, gumuk isdu avaro fudu, gumuk isdu avaro vad, gumuk isdu avaro isdu, gumuk isdu avaro gatkasa, gumuk isdu avaro tladakwa, gumuk isdu avaro wulya, gumuk gatkasa, gumuk gatkasa avaro gad, gumuk gatkasa avaro sirin, gumuk gatkasa avaro kwan, gumuk gatkasa avaro tladakwa, gumuk gatkasa avaro wulya, gumuk gatkasa avaro vadi, gumuk gatkasa avaro isdu, gumuk gatkasa avaro gatkasa, gumuk gatkasa avaro gatkasa, gumuk gatkasa avro tladakwa, gumuk gatkasa avaro wulya, gumuk tladakwa, gumuk tladakwa avaro gadi, gumuk tladakwa avaro sirin, gumuk tladakwa avaro kwan, gumuk tladakwa avaro fudu, gumuk tladakwa, avaro vad, gumuk tladakwa avaro isdu, gumuk tladakwa avaro gatkasa, gumuk tladakwa avaro tladakwa. gumuk avaro wlya, gumuk wulya, gumuk wulya avaro gadi, gumuk wulya avaro sirin, gumuk wulya avaro kwan, gumuk wulya avaro fudu, gumuk wulya avaro vad, gumuk wulya avaro isdu, gumuk wulya avaro gatkasa, gumuk wulya avaro tladakwa, gumuk wulya avaro wulya, miya, miya avaro gadi, miya avaro sirin, miya avaro kwan, miya avaro fudu, miya avaro vad. Miya avaro isdu, miya avaro gatkasa, miya avaro wulya, miya dik guma, miya dir guma avaro gadi, miya dik guma avaro sirin, miya dik guma avaro kwan, miya dik guma avaro fudu, miya dik guma avaro vad, miya dik guma avari isdu miya dik guma avaro gatkasa, mya dik guma avaro wulya, miya dik gumuk sirin, miya dik gumuk sirin avaro gadi, miya dik gumuk sirin avaro sirin, miya dik gumuk sirin avaro kwan, miya dik gumuk sirin avaro fudu, miya dik gumuk sirin avaro vad, miya dik gumuk sirin avaro isdu, miya dik gumuk sirin avaro gatkasa, miyadik gumuk sirin avaro tladakwa, miya dik gumuk sirin avaro wulya, miya dik gumuk kwan, miya dik gumuk kwan avaro gadi, mya dik gumk kwan avaro sirin, miya dik gumuk kwan avaro kwan, miya dik gumuk kwan avaro fudu, miya dik gumuk kwan vad, miya dik gumuk kwan avaro isdu, miya dik gumuk kwan avaro gatkasa, miya dik gumuk kwan avaro tladakwa miya dik gumuk kwan avaro wulya, miya dik gumuk fudu, miya dik gumuk fuduavaro fadi, mya dik gumuk fudu avaro sirin, miya dik gumuk fudu avaro kwan, miya dik gumuk fudu avaro fudu, miya dik gumuk fudu avaro vad, miya dik gumuk fudu avaro isdu, miya dik gumuk fidu avaro gatkasa, miya dik gumuk fudu avaro tladakwa, miya dik gumuk fudu avaro wulya, miya dik gumuk vad, iya dik gumuk vad avaro gadi, miya dik gumuk vad avaro sirin, miya dik gumuk vad avaro kwan, miya dik gumuk vad avaro fudu, miya dik gumuk vad avaro fudu, miya dik gumuk vad avaro vad, miya dik gumuk vad avaro isdu, miya dik gumuk vad avaro gatkasa, miya dik gumuk vad avaro tladakwa, miya dik gumuk vad avaro wulya, miya dik gumuk isdu, miya dik gumuk isdu avaro gadi, miya dik gumuk isdu avaro sirin, miya dik gumuk isdu avaro kwan, miya dik gumuk isdu avaro fudu, miya dik gumuk isdu avaro vad, miya dik gumuk isdu avaro isdu, miya dik gumuk isdu avaro gatkadsa miya dik gumuk isdu avaro tladakwa, miya dik gumuk isdu avaro wulya, miya dik gumuk gatkasa, miya dik gumuk gatkasa avaro gadi, iya dik gumuk gatkasa avaro sirin, miya dik gumuk gatkasa avaro kwan, miya dik gumuk gatkasa avaro fudu, miya dik gumuk gatkasa avaro vad, miya dik gumuk gatkasa avaro tladakwa, miya dik gumuk avaro tladakwa, miya dik gumuk gatkasa avaro wulya, miya dik gumuk gatkasa avaro tladakwa, miya dik gumuk tladakwa.